Man dafay indi maanaam maanaam buum da ko laxas, da ko laxas, da ko laxas, da ko laxas, ba pare mun nga génnaat ci biir muy nenee saw yi waa naa ko loolu la. Dina ko nag tàmbalee ko nële ba tey bu demee buum bi lay sànni fële, su ko defee bu ko sànnee te laxas, te laxas, te laxas ba mu xéeg mu jëli sànniaat, te laxas, te laxas mu rab yu sew yooyu si biir lañuy dugg mu laxas leen ba ñu dee, bu ñu deeyee rab woowu moom moom ci lay dund moom jargoñ.